<hesitation> Zahay fianakaviana raika zany a miisa dimy akeokeo, de dadanay efa maventiventy efa dimampolo taona de mamanay zany efa efapolo taona akeokeo de zokinay a- akeokeo amin'ny vingt cinq ans de zokiko magnaraka akeokeo amin'ny <hesitation> dimy amb- <hesitation> telo amby roapolo taona, de za zany eo amin'ny sivy amby folo taona akeoeo.